I ama kalabari tombo go te ibuduno yarate ke tomikiri ma anga ne wa mie anga tomikiri me be i ibi dumo yanam te ke i tomikiri angam bebre i piki dumo me bo gbeye me i piki ani okiba, ibi dumo me yana me jean-a tamuno be olowere i tamuno teke iyanabo enebate i saki te pa tamuno a bii-ba i dumo me bo i ja ibi dumo ke swa, i okome ke tamuno be teke famite i meni piki tamuno be olowere kuma tamuno be o piki ibi dumo me ke ipiriba. Mi tomi kirime ibi dumo ihe lage ofori i ibidumo anga te mingba enebaka me bo i fiye yana-a be-e ya inbia iminabo bote iminabo diki biwu i tarie-o wari boo i tie yana pasisi gari ane emi ye pa ke i piri a bu i gari yana-a te fulo ane emi ye so pa ke ipiri a pa fi. Ya imbra me ingegeri mo inga bo i iminabo me ke wari bio sute ingwa ayana ye ofori-o igwa me gari oki bu, ani anyanaye minji ke inbo prinbo ke gari me bo swa, inbo ke gari me bo swa kuma i bu kuma ye inbra imiete-o me pakabo anga tamuno jeiri ke swa inbra imiete tamuno miete anenac i lara kuma inbre, inbra diki muma a dumo ibirolre o a dumo me ke ibiye waribio a beba inbra i fiye me a ibeba ya diki gbere so yana-a diki gari ane ayanaye, gari me i bu wa no ii a gari me ke ipiriba a minji ke ipiriba i gari me bu fama kuma a piki beba inbre, iniinabo imiete-o managi o. I piki miete ani tubo ma a dumo ibi lam-were o a dumo kon ibi bakam i okonu ke ani na inbo na ye kuma i piki i bu me bo ibime i piki dugo japu japu pirie ani boma ani erebo ma a dumo ibi lamawen-o a dumo ken ibi bra bakamo so i okome ke ibi dumo yanate ke tomina anga kuma ani ibi dumo me te i yarate ke tomi na anga yeme ani piki miete kiniyana tamuno be diki balafa i ojubio sote ani miete i tomikiri me bio i nogo dumo yanaba ani piki miete kiniyana tamuno be diki balafa i ojubio sote ani miete i tomikiri me bio i nogodu mo yanaba. So ibi dumo mi tomikiri tombo pakabote ibi dumo me bo anibo soye emi ani bo gbe fiye emi te ani bio ya na, mi ibidumo me te iyana ye me ani piki i bu brasin bia iyawome so brote ibi dumo me ya diki ani erebo ma a dumo ibiwere-o diki me atubo ani i kon were be ibi dumo me ani piki bra sua te ke rawome piriba, japu ibidumo go iyawome ye itubo tie paka diki ingo oin ayana-a so inga mie oki. Ibi dumo miete iyawome toru berie so i kon were bo ibidumo mo miete diri wari me so kini inate iya ane tubo-tubo mo ane enemi tubo-a mo in oh enimi ma a ibima ini na anga mo itubo diki mo inji ke ina kon bra-o tie paka te idiri go wari mu-a, ingi ma abira ighigi ofo ane a gote diri go wari mu-a eh-mo ane ingeri mo diki balama ingi ma a ibi dumo ke ina kom, ayanara te a mu ala so a fiye ke ipirite afiye, ayana-a te a mu ala bo diki ayana-o afibari be ingegeri me so a beba inga itubo legi wani ma puma fi gboloma. Te wani mapu ma piki fi gboloma ba ani ibi dumo me ingeri ane ingi ke ina kon dumo me itubo bo tie paka te i go te school me muna ye, mie ane a go te school muna inga oin me ibra pakaye o half inga oki kemu diri go me fe, ke mu te wake mu diri go ari me fete ke so diri go wari me mie mu so iyeri ingibo ma i yanawere ini dumo me ani miete iyawome ibi dumo me bo bro te gbe fiye yanaba ani miete iyawome ma tomi kiri i miete ibi dumo me iyawome ma so tomi ina lekivi te inete bra sua <hesitation> iyawome ma mie piriba ane eresi tomi kiri tombo paka bo te beem inbo ibi dumo yana bia te inbo si dumo me ani inbo ke mu fi bo soba, ani si dumo me ani i ke mu su bia bufuka bo ofori but i ibi dumo yanawere te i mu si bo soi so yeyeya diki mama-a dumo ibiwere o omina were so omina weriso ye ke imiebai bo so ani tombo me te i ibi dumo mi ke inbo na kon were bo brasua te ke ipiri te ani fi me te i konba te dokieri be fi me. <hesitation> i bari fiya ane kiniyana tamuno go te wana bai mineso mi tomi kiri wa paka bote be sime bo sime ibi dumo yana ibi dumo me bo ibrote ghe fiye yanaba ibi dumo me bo i brote nogo dumo yanaba ibi dumo me bo i brote broma yanaba ani piki brasua te ke iyawome piriba, ibi dumo me so piki brasua te ke iyaminapu piriba ane miete tomi kiri sime bo goyengoye paka bote ibidumo me yana laye ofori so ibi dumo me ani ibiye ke wana pirie, ibi dumo ani miete iyawonce kori nama dokuye so, i korinama dokie anga i mu so iya ma tabo-tabo mo enemi tabo eh itubo boboho inga bo mi korinama me kori ani miete i tabo so korinama me, ani piki miete tomi piki iyaioome, nwome so mie lekirie because i kon were be ibi dumo me gote ane mie te tomi gote i dumo me gote piki brasua i awome na piki iyeri na mie pirie.